اكتر حاجة غريبة حصلتلي هي اني انتقلت من مكان عايش فيه طول عمري لمكان جديد عايش فيه لوحدي وكانت تجربة فريدة بصراحة واتعلمت منها حاجات كتيره جدا اتعلمت ازاي اعتمد على نفسي وازاي أدبر اموري لنفسيوكانت تجربة فريدة من نوعها اتعلمت حجات كتير جدا هي دي كده كانت اغرب حاجة حصلتلي